Eʋu Eʋu ne mi ƒona le miagbɔ le fiya, <hesitation> miƒona ataʋugã, taʋugã miƒona, wa miƒona taʋugã, enu ye dzɔna tsaƒe mi ƒona ya, ne nu dzɔa ye mì ɖe nɛ tona. Voa me nu kpo ye dzɔna o, amegã xo tsitsi nɔ du me kua, ye mì ɖenɛ tona. <hesitation> Mì ya wɔ tɔgbuiwo be kɔnu ɖea, ye woɖe nɛ tona wo ƒona. Mì ƒona agbadza le fiya, ne <hesitation> mia nɔvi ɖe me gba va li o oa, mí nɔna fima, mì ƒonɛ, <hesitation> mì tsɔ kɔna mìa nɔvia va yi dona ɖe teƒe kpɔtea. Mì gba ƒona <hesitation> ablɔ me, wo yɔ nɛ be atimeʋu, <hesitation> atimeʋu ma, mì-mi wɔ eya tsɔ da ɖe be ne dzi dzɔ mì kpoa, miɖenɛ tona, eye mì ƒona, migblɔna be, egbea ŋtɔa mìa kpɔ dzidzɔ kpoa mì ɖenɛ tona miƒona. Ele dzua me mì ƒona o. Ʋu kewo mi fona le miagbɔa <hesitation> Ne mì dze ʋua ƒoƒoa, <hesitation> gatuƒotɔwo sɔnagbe le ʋua ƒoƒo me, amowo ne nɔna ya ƒom nɔna ya ƒom, yaƒotɔwo sɔna gbe, wo nɔna ya ƒom, eye ame kpɔte mlɔewoa, wo nɔna ha xe, wo nɔna xe ha, ne mi le ƒo ʋua, ame ɖewo, wo dzidzɔ ɖona wo me wo nɔna we ɖum. ɖum wãwo numɔ pkatã ye mì ƒoƒu, ye mì tsɔ nɔna eʋuʋu ƒoƒea tsɔ nɔna ʋua ƒom ye wã loo